<noise> <hesitation> Mennwie <noise> skuul dze naaso mowie S.S.S no me - kyerɛ adze kakra a nna edwuma na dze m'enyi gye ho naaso na mbra a ɔwɔ skuul no mu ne mma edwuma no ne yɛ nnyɛ dɛw. <noise> A- osiandɛ iwura skuul no mu mpo na epɛ dɛ ekɔtɔ edziban a wɔse wonntsie wo ma emmpuei. Wo sika bɛyɛ edwuma bowie bosoom bɔso a wo nsa bɛka wo sika no na ayɛ nsɛm bebree <hesitation> ntsi ɔyɛ edwuma bi a nna m'enyi gye ho de naaso na ndzɛma nketseketse bi wɔ ho a ɔmmboa na ne nyinara mu no na m'enyi gye edwuma no ho.